Omwishiki ku arajwara empare abantu bamureeba nk'omuhara aremire abazaire be.

Turaba twine kwegyesa abantu kutuura hamwe, tukabegyesa kushaba, kandi tukabeegyesa n'okusaasirana.

Ndaza omu ntabire ndonde eby'okurya.

Turabaasa kumaro omuhondano tutahajaine omu muringo gw'okukora ekintu kandi otarikugamba nainga okureeba omuntu owaashobya haza otamugambira bwatu ahabwokuba abantu baingi tibarakunda bwatu kiratuma omuhondano gwahwaho

Ebikwaato ebi turikukozesa okuhinga n'efuka hamwe n'esununu kandi ebikwato ebi turikukozesa okuriisa nitubaasa kukozesa omuti gw'okuragirira amatungo ahi gatoora.

Ni kirungi kandi nikikuru kunaaba omubiri buri eizooba ahabwokuba kirakwihaho enziro n'obukooko bw'omubiri kandi kitume nabwe waagira amagara marungi

Ahabwokuba abantu abaratuura omu byanga byaitu buri omwe aine emibeerereho yeeye n'emiturireho ye mbwenu nikirungi kumwega deeru okareeba ogu arakunda eki ogu arakunda eki kandi mwena mukabeeraho hamwe

Omu bwire bwangye obutari bw'emirimo, n'okuteera aha masimu nkaakuraho banywani bangye nkahurikiza obweshongoro bw'ediini nk'ashoma n'ahabitabo byangye.

etahuni niyo abantu ahu barikupakarisiza munonga. Omuntu naaruga omu kyaro aze omu tahuni kukora esente kugira abaase kubaho n'ab'eka eye.

Abantu bakuru barashanga obureemezi bw'obutata emigyenzo yaabo yaakare omu nkora nk'okugira ngu omuntu yaaza kutaasa ataase omuntu atari w'oruganda rwabo abaahati ebibatakyayenda kukora

Esimu yangye y'okubanza nkagibona omu mwaka gw'enkumi ibiri makumi abiri mazire siniya ya mukaaga, ndikuza aha yunivasite ekaba eri esimu yaasimaati fooni

Omu kyaro kyaitu, enjura kwerabura kumara obwire buraingwa, turaza kutaha amaizi aha mudomo, tushukyere emisiri kugaira tubaase kuba turahinga

Orakora ekifundikizo, ky'okuguma orafundikira ahaiguru y'omunwa gwa tooyi, ogume oragikondoora n'okugikondoora, waamara oronde kashenda ogume orashukamu kwenda etaanuuka.

Amashomo g'eby'emikono garaha abeegire n'abateegire okutunga entaasya mbwenu omuntu ku arakozesa emikono ye n'ayaaba ateegire eby'omu mashomero nabwe aratunga entaasya.

N kikuru kwekyebeza akakooko ka siriimu ahabwokuba nikiyamba kumanya oku amagara gaawe g'emereire kandi okamanya n'okuwaakubaasa kwetangira okutunga akokooko ka siriimu

Turakoreesa efuka, omuhoro, n'enkoni.

Omu kyaro kyaitu turaza aha makereziya, turabaaga ente, tuteeke enyama, tuteeke emibumba, tujware gye twena tubugane mbwenu nka famire yoona.

Abantu nibakuguza bagire esente z'okwebaisaho babaase kutunguka nk'ekyanga

Ntakagiire omu kitanda ndabanza naafukama naashaba

Omuntu ekiramuretera kuza omu tawuni n'okwenda kuhinduraho aha'miturire kandi ekindi amashomero amarungi gari mu tawuni kandi n'aneby'emishuburo.

Kirayamba omuakazi n'omushaija kumanya oku beemereire omu bikwatiraine n'akakooko ka siriimu nainga kumanya haaba haine orwaire kugira ngu n'ondiijo nawe ayerinde

Enjura yaabura obwire buraingwa omu kyaro kyaitu turatandika kufuuhirira emisiri.

Omu myaka etaano mu maisho, ndereeba ngu ndaiza kuba ndi ow'amaani ahabwokuba ndagyezaho kukorerera munonga nyensya yangye.

Kugira tutaturiza abandi ahabw'okuba twakora twashami obukooko niburugamu butambure omu muyaga buturize abandi.

Abakazi n'abashaija baragira oburemeezi bw'obutagira emirimo, oburemeezi bw'obutagira sikuuru fiizi z'abaana nana obutagira ah'okuguriza ebi barahinga

Turabaasa okubatwara omu mashomero agabiine oburema, kandi turabaasa kubeegyesa eby'emikono kugira ngu omu biro by'omu maisho bataabonabona.

Naagwara ndaza omu irwariro okurugiirira obugwere obu ndaba nyine.

Ebimwe ndabigura mu katare, ebindi birimunu omu mataka nainga mu ntabire ziitu.

Ninywa ha maizi kandi nabwe mpuumuraho kakye nainga shi mbyamaho kakye kugira ngu nanuke kandi ngarukemu kugira amaani

Kugira tugume tuboneire kandi tutagubire

Ninkuunda kuzaana omupiira omu bwire bwangye obutari bw'emirimo

Okukorera hamwe omu kyanga kyaitu nikituyamba okutunguura ekyanga kyaitu hamwe n'okumanya nk'oku twakubaasa kutuura hamwe n'abantu omu kyanga.

Amaizi turagaiha aha mugyera nainga bwe aha ha kidiba gaboneire

Turabaasa kuha ekitiinisa abaratukira aha kyaro kyaitu turabayamba aha mirimo yaabo n'okubahurikiriza ebi baatugambira n'ebi baagira tukore tukabaasa kuba turabikora kurungi.

Kuretsireho okuburabura omu by'obuhangwa enjuura yagwa munonga ahu yagwa munonga etwaara eitaka kandi ahu omushana gwajwa gugwa munonga kandi abantu baburwa ekyokurya.

Kugira nabo beege kandi baingane n'aboojo

Abantu b'ekyanga kyangye barakozesa zaareediyo, nk'aza Hills FM, Voice of Kigezi, n'amatiivi nk'aza Tiivi Westi, nikwo turamanya amahurire, n'ahati amasimu g'akaiza, n'anamasimu.

Abeebembezi bashemereire kuha

Nyowe n'abeeka yangye nitubaasa kwerinda okutunga omuswija twabyama ahansi y'akatimba k'ensiri ahamwe n'okusharira ebishaka ebyotogwire amaka gaitu

Okubeiha n'ekintu kibi kuba kiratuma waayeyihamu obwesigye omu muntu owaakubeiha. Nikyo kirikutuma omuntu yaakuteekateekaho kubi.

Nitubaasa kuhwera abaana abaine obureema omu by'obwegyese omu Uganda obwe turikubahwera n'okubahisya haihi obuheereza

Okushaba nikutuma mukama yaataho obusingye omu bwire bugumire

Ebintu by'obusingye ebiturabaasa kukora hamwe omu kyanga kyaitu ni nk'okushaba hamwe kugira ngu ekyanga kyaitu kigumizemu okubaho omu busingye.

Abaishiki hamwe n'abakazi barakira kubona oburemeezi bw'okubagyema kuza omu maka kandi batakahikize emyaka y'okushwegwa. Kandi obumwe oshange nk'abashaija baabahamba, kandi oshange ab'eby'obwebembezi bataabitamu amaani ngu babarwaneho.

Ebitongore ebitari bya gavumenti biyambire munonga okutaho emirimo kandi n'okwegyesa abantu aha mituririreho kandi hamwe n'omu mibeereho kandi n'okubaagunjura kuruga mu bworo

Okunaaba burizooba kirayamba omuntu kunuuka gye, kugyenda mbwenu aboniire mu bantu kiramuyamba kugira ngu abantu nabo baa babone nk'oku baamuhika haihi.

Ndaza aha kyishaaha kuzaana omupiira.

nitubaasa kumaraho ebizibu omu maka gaitu tutahaiziine tukaheerezana ekiniisa hataine orajooga mugyenzi weeye

Omukazi aronsya, ashemereire kunywa enkombe munonga, kandi ashemereire n'okunywa ekitiribiita, ashemereire n'okurya ebyenda.

Nitubaasa kuguma nitukinga amadinisa g'enju yaitu bukyari kare omu mwazyo.

Kirayamba omu byentunguuka kuba twena twakora hamwe turatunguuka hamwe twena tubone emirimo.

Okwegyesa n'ekyomugasho munonga, kuraretera abantu bamanya okuruga omu butamanya, okuza omukumanya kitume omuntu yaturaho gye n'ondijo.

Enju yangye ningisiimuura buri eizooba kugikuuma ekyari enyonjo

Okutiina obweisho, obwebembezi buubi, n'okutiina abebembezi.

Ninkunda kuba ndi aha simu yangye, ndi aha soso mediya, obundi, nimba ndikureeba tiivi.

Omwishiki yajwaara empale abantu abamwe barateekateeka ngu nimaraya ninga obumwe oshange bateekateeka ngu nayepanka.

Ninkira kunywa amate nan'omugaati, obumwe ndarya nk'ebihiireho

Obutagarukamu abantu abakuru okwakurana abantu abakuru ahamwe n'okuhwera abantu abakuru nikiheereza ekitiinisa abantu abaratukira aha kyaro

Oburemeezi obw'a obw'abakazi n'abaishiki obu barikutunga omu kyanga kyangye nink'okugira entaasa nkye bakashanga baabura okwebiisaho nangwa n'anamaka gaabo.

Okutushitamiisa tukanyire aha ntebe nkye hamwe n'okutushaaba sente nyingi omu biro bikuru.

Kwatanisa ahagati y'abantu hamwe n'obutegyeki burungi

Naaheza kurya kyakiro ndareeba tiivi kumara obwire bukye ndeebe amakuru naamara mbwene kushaba deero mbyame